Ny kolera bleu ciel ah, midika halehibiazagna, <hesitation> tonga voalohany anatin'ny saignako zao ah <hesitation> fi-alehibeazan'ny ranomasigna akeo koa lanitra ah, karaha ny izay nagnano vakansy ta vatomandry, de tany izao nahitako an'izany.